I Belzika da firene ahità fiovaovan'ny toetr'andro avao koa sady mifangaro ny toetr'andro agnaminy ao: misy orana be sady ririny malefaky mbô miaraky amin'ny fahavaratsy mando koa.